الصراحة هذا سؤال عويص، بس أنا أعتمد على الحواس والتجارب اليومية، إذا أجدر أحس بالأشياء أشوف الناس وأتفاعل معهم وأعيش مشاعر صادجة، وهذا دليل إن الحياة حجيجية، المشاعر والعلاجات اللي نحسها اليومية، هي أكبر برهان إننا مو في محاكاة، الآلة ما تخلج مشاعر.